Salama alikum, bodɗoji noy? Mi laari a hoola nastugo firawol, useni ta hoola, waala ko o wannatama. An kam to a nasti firawol a njooda a njannga qur'ani ma, a waada du'a Allah hokkan ma sa'a. Wallahi ta hoolu sam waala ko wannate a nani ba to.